Vietnam sagale ishian birria ishinen sagale ishi thaa lila bekhenu ammo buncher yedheni buncher suun inamaa brir suun nyathaa aminen fonn lila nyati foninen aminen kaaa wonia nyathi fonn boyyea fonn boyen hinyathi aminen midhane hinyathi sagale thaa fonn bahari tanen khurtummi bahari than lila nyatiyee